मोर् जानल तेना ओईन्के नाम यी हे। आलु, फुलगोभी, बन्द्गोभी, सेमी, मटरा, सिम्लामिर्चा, तुरै, घिउतुरै, लौका, भंसिड, ब्रोकली, करेला, कब्ली, भिंडी, भाजिकसाग, अंक्साक्साग, पालक, उस्तिही कर्के मुंडा, सोया के साग, सिकार, मच्छी, बाँस के तँवा, लौका, करेला के लिझरा, टमाटर, पट्पुरा, बिम्ती, केबा आदि हैं।